Ko gomnati daranto ɓamtaare risku e ko nga daranto ndenaagu piilki koe ɓurata? Ndikka gomnati darano ɓamtaare risku gam to leidi riska, eala cede. To cede wala, gomnati wawata reena piilki.